بما اننا النهاردة أول جولة لينا مع بعض هيبقى في برضه جولات كتير في الأيام الجاية ، حبيت إن أنا أوريكم النهاردة المدينة المفضلة بتاعتي وأكتر أماكن بحب أروحها يعني مؤخرا <hesitation> بحب جدا القاهرة القديمة مصر القديمة ومنطقة المعز والسيدة زينب والحسين فحبيت النهاردة يكون أول جولة لينا فيها إن شاء الله